ọ ukum ma neengon maka pogum mo na sopei je nan taan nẹri yaa na tanim? nan taan neri aṇki a pọnọ layingon ta agẹi nweeg num analainọ neejun pok tee, nkambum mindoṇ neezun pọk tee, nwan pidi maad waa n'siid mana nejin pọk, tee tibi nwaa maadna waa mọn wana ka yin ga mon gi waa koyi la'liin a pọk tẹẹ, kai pogin ɗik ɗik aṇ ɗik ɗik nan tạan ɗik ɗik pọ mamu tama kan nẹẹgo nga na tạan ɗik ɗik, pọ mamụn nyaag pelem takin da ɓer rụng̣ụ mọ na kot sob pọ kauja myaan kot sob po mamu takin da mẹr rụngu mona kod sub pogum pẹẹ la'saara nyan kot sob pọ mamu, pọ mamu aṇ ɗik ɗik nan tạan nẹri tama tama, tulum mọn nẹẹngon ṇga nan tạan nẹri mọna ya ta mana na sọpen ta ka la'liino mana ɓaren sopi nga piimo piim gi ne waa ta pọ mamu, mpiim koy po mamu pịimo pone ko piimo ware njo saba iltu wa pondau piimo, ko pimo neen saba ta mota, miyem ɗiz ta mota ka lau mamu waa meji ka muje ponam pisẹ npim pon pọ mamu sididi ka piim ponuk sididi. piimo waa taan nẹri pọ mamu aṇ ɗik ɗik pọ mamu aṇ kọṇ poo mamu ki ube pidim momawai ponangon tibi mini ne tulmu kunuṇ, miye man taṇle nẹẹ man shọṇgọn a nẹẹ, man kalɗing̣o a nẹẹ. mini ya ta pidim min kaljin kanan ta kasuwa, kanan ta mo wabo, kana so min tul mamum ɓaanụ mon neegom ṇga kanuṇ jẹ, mui nẹ saba ka pona ọkọm ma shọṇg̣ọm, miye waa pọndawi ka muje wanaṇ shọṇg̱ọm ka pọna ọkọm mọ kalɗingọ miye wa pondawi ka muje wannan kalɗiṇgo, ka pona okom mọ mam taṇlẹm mọ tọṇ miye waa pondawi ka muje a mam taṇglẹm mọ tọṇ sen tulum pọ mamu kọng̣ị ko kẹṇgọn sọ wa neeji ka muje wanan pise kei ko ak wargon so wa neji ka muje wannan pise kei miye ni kwalji ki mamụ anẹ kwalji wannan kudem mọ ɗopem Abuja kak warụk Abuja mo kayaa Abujai ma ka nẹ sab ta pọ mamụ, miyem pọna ọkọm mok neeṇgon pok teije waa pondau pidim mok ponaṇgon. po mamu aṇ koṇ min ube la'liin mu min gi ne miin ne pidim mini yaan merge, ko kanan ta pidin ɗiyon min ɗiijin pidi wuten, min ne pọ mamu ka mam ne min sop sab ta pọ mamu ka ma nẹẹka ma weeku, ma wẹẹkụ la'liingu ka ma koygo pọ mamu pindon wa pọndawi, ma ụb la po mamụ a la'liin la'liin wa pọndawi ka ma ukọm waam ɗok, wat kudgude watụ kei watụ sạagu ta mana. Koɗii yanamgu samɗọk a i sama pọ mamu, ka miye wai nkwaniṇ kẹi ki warọ ka pubai, ka wamon paijọ wam ki payin mụu a nee ta mana npeem iltu, la'lawai ga aa pụbẹi losin neji mo dob sumẹi ta pọ kwanin miyẹj baan sẹnụrji yaan pondawi, kẹi yaan saan miyen baanu ta man pip ana wai yan pẹidẹi, yaan waụ waa wẹẹ waa mọn pẹiọm baanu yaan yilei siinu, nẹdamun ka man mum dok ki po mamu a la'launi ponjin num waa mo peijo ponjin anṇkadmu anaṇkwad waa mọ miye ne wana a nẹ sersi po mana ka piim la'launi, npẹẹm yilti. waa mo pẹijo tul waa mo tid nụnan pẹẹmo la'lawai yadun ilẹi wana yan pẹid miyem baan sẹrgo pọ manim wana yaaz waam das ka yini yaan wẹwụ yaan mad kịwụ ki sụm ụkmọ pọ mamu an kọn nan taan nẹr pọ mamụ sen tulum mon losin po mamu kodin warga nenu ka anẹ ki sọwẹi ladibin am warụ wa aṇni neer won puwa kọdtẹ won puwa nam kudgudem pip mo yaa mẹmo je waa ya je kilandam puwa nyaan merge n'anko kin manno na ki an ki angukẹi n'anjgọm nyaan aṇk kinno waa pọ mamui je n'losin naṇ nab pọ mamu, naṇ yaaz sẹẹra ta po mamnụ, naṇ yaaz wolo ta pọ mamu, nan ab wa ta pọ mamụ, nan yaaz konan naṇ fa pọ mamụ, a la'liin.